භාවනා කරන ආකාර <hesitation> කිහිපයක් තියෙනවා. විවිධ භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. <hesitation> බුදුදහමේ භාවනා ක්‍රම වලට වඩා <hesitation> හින්දු දහමේ භාවනා ක්‍රම වෙනස්. එතකොට <hesitation> යෝගී භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. සෙන් භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. ඒ විවිධ <hesitation> භාවනා ක්‍රම <hesitation> එකිනෙකට වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාව වගේ භාවනාවක් ගත්තොත් <hesitation> තමන්ටත් <hesitation> තමන් වටා සිටින පුද්ගලයන්ටත් <hesitation> තමන්ට පෙනෙන නොපෙනෙන <hesitation> සියලු <hesitation> තැන්හී ඇති <hesitation> සිටින පුද්ගලයන්ටත් <hesitation> යහපතක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම <hesitation> සරල වශයෙන් මෛත්රී භාවනාව විදියට <hesitation> හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම <hesitation> ආනාපානසති භාවනාව වගේ එකක් ගත්තොත් <hesitation> ශරීරය <hesitation> භාවනා කරන ස්වරූපයෙන් තියාගෙන <hesitation> ඒකට අපි කියනවා එරමිණියා ගොතාගන්නවා කියලා. එරමිණියා ගොතා ගන්න ස්වරූපයෙන් තියාගෙන <hesitation> අත් දෙක ඒ ආකාරයට තියාගෙන <hesitation> තමන්ගේ හුස්ම <hesitation> නාසය කෙළවරින් <hesitation> ශරීරය ඇතුළට ගමන් කරන ආකාරයත් <hesitation> නාසය කෙළවරින් <hesitation> ප්‍රාශ්වාස වාතය එළියට ගමන් කරන ආකාරයත් පිළිබඳ සිහිය පවත්වා ගැනීම <hesitation> ආනාපානාසති භාවනාව විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් භාවනා ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මරණානුසති භාවනාව <hesitation> ඒ ආදී වශයෙන් තවත් භාවනා ක්‍රම විශාල වශයෙන් පවතිනවා.